Pues yë mu'uxë, jue yë mu'ux a'ax jedun këxë a'ax dun wi'insëmuk tyam je'e ut's a'ay tyam je'e ts'in bëjyë jadun bi'i a'ax jedun nyëmanë ji'ib o tyam bi'i mu'ux unkë iuk nënyabyw nyëkubi'iwë jadun bi'i a'ax jedun ñya nënyë wa'atëyi.